Tí hí kola pela ta kiti ta kenti ti'chón ta neñati xanti inri veeti, ta jan xanri ta kuan nanrukunri ti koni chonri ta xanri ta nrui nrui tomi ichi kuanti, ta xanri xanri inri veeti ta nrijan ho o on. xati ti chón ján a tikoni, tikoni iki.